أول شي بحاول إني أكون لطيف معه ما <hesitation> حاكيه بإسلوب جاف أو بطريقة تحسسه إني ما أبغيه يجلس معي ،أو ما أبغيه يحاكيني لا بحاكيه بهدوء إنه <hesitation> ترانا بالدوام الحين ،ما فينا نمزح وما فينا ن- نلعب بس نخلص فينا نخرج نسولف <hesitation> نروح أي محل كافيه ولا شي، لكن الحين هذا وقت الشغل